﻿Ndateekateeka abanywaani bangye baragambira bataahi baabo ngu ndakunda abantu, ndi omukozi, ndakunda kusheka naaba nkukunzire, naaba nshemeriirwe, ndafa ahabantu, tindazaana zaana, kandi barakira kugamba ngu ndataho omutima naaba nyine ekyokukora, ngu tindemanyiiza, tindakunda orugambo kandi ndaba ntarenda omuntu orandeetera ebishuba, <hesitation> ebyo nibyo banywaani bangye barangambaho kandi nibyo ndateekateeka barangambaho.